Innamanii daddo tenna dib yede yani tie hin neqetaa tie nen aina lam neqetani tie ka am yani akan kummot jira ta berrum gorama tana dub aminen tie tunit jiraa taa yani hinderetu tam kawaida dum innaman gudda hinsomne gar kenn kan dib yede tie kayenno hinbeku innama kummo hamat yani won tan midasa dubatan kunen saa hagar hidans hinbekuu duub innaman dib yede tie hidans hinbeku.